Yavai katu ipuere vaera ya mo control clima esa mbaeti yaikua kirei tema de medio ambiente jare kireitava, erei ko yavai, amopevese oyemo adelanta kia mbaeti jupi erei se ayemongueta jae ko mbaeti jaekavita jukurei